Iyaa ngame mwene iilonga yandje mbi nda hala monkal moku kalamwenyo kwandje andola oyo ku longa naa- naatalelipo. Oyo iilonga ndi hole ando mbyo. Andola ndili ashike naantu mbo ya zi ko- kiilongo niilongo yeya oku talelapo namibia lyetu lya manguluka. ya tale uunshitwe mbu uuwanawa kombanda yevi. Andola ngame nee ondili po te longo nayo nondjungu. teya yamukula omapulo gawo sho taya pula. tandi ya ulikile sho ya hala. andola tatu ende nee. ngame ngame te tseya nee namibia lyetu alihe. unene unene ondjungu ndji nda halela andola iilonga mbyo nda hala monkalamwenyo yandje mbyono. onda hala andola ngame okakololo kehe. kehe okakololo ka namibia andola. kehe ashike okakololo keli mo namibia pokuma tapu vulu okweendwa komuntu ena omwenyo. onda pumbwa oku kala nda endapo. Opo ndi kale ndishi kutya ngame ondina omu namibia. Ando iilonga mbyo yoku kala he longo naatalelipo. andola oyo iilonga nda hala mbyo. Iilonga lela. Mbyono oyo iilonga nda pumbwa lela lela. pshoka ngame ishewe puuwanawa ondi hole aantu. No ondi wete kutya ohandi vulu okuuvithako omuntu eli pooha nangame. uuna ta pula ekwatho. otandi vulu oku mu lombwela eta uvuko. Iyaa